Las verduras yan ulik'sik mak up'o'ik mak <hesitation> verdura de alli utikin ukäxtik junp'ee nok' u- utikintal hay- hay que quitar uja' ma' tikin, entonces ulik'sik tu'ux <hesitation> un man ja' tulakal tikin, entonces alik'sik alik'sik junp'ee xak junp'ee xak pak okol ete okol ik ti'ij para que u- uxantal si wa si ma'an ik o ka' tup'ätä' p'ätä' pät'ä' b'ol tulakal, b'aje'laj u- uyan xantal junp'ee quince días o veinte días uxantal apodrir jantej.